Maha-ela velona kokoa ny olona ny fitsaboana tsara kokoa amin'izao satria nohon'ny fivoaran'ny teknolojia dia efa maro ny fitaovana sy ny fanafody vaovao hita hanasitranana aretina maro isankarazany an, efa mitombo koa ny isan'ny mpitsabo dia dikan'izany an manatsara ny fiainan'ny olona izany ny fitombohan'ny fitsaboana karazana fitsaboana dia mampa- ela velona ny olona koa izany.